Sikla siklirokni bagwi university thangnani belai nangkukya. Phiyaba university thangkhai sakni bagwi swrungmung no bo bangrwui mano. University boi ni swrungmung baade bo kwbangma yakni kaam swrungwui mano. Tai abo bai raang amtwui bai haikhai kaam rok computer bai swrwngmani computer bai swuinani computer derakhai swnamnani ree taknani oma tei onek ni kaam sorwi kaam mwkhuitwng kaimani jesa kaisa kaam kaham khe swrung khe fataro thangwui raang ajinani sujuk mannai. Haiya khe saakni nogo tongwui bo raang ajiui mano.